<noise> dafa am dafa am yenn rab yoo xam ne nii foog foog nga bàyyi leen xel ndax rab yooyu dañoo lore <noise> waaw rab lépp rab boo xam ne nii óor na la ne bii mun na laa lor lu jar a bàyyi xel la <noise> ndax <hesitation> mbindéef la <noise> te mbindéef la boo xamante nii dafa am foo, foo moom, am fu mu moom, am lu lu lu lu mu yelloo am loo yelloo. Soo demee ba ne <noise> soo demee ba nga xam loolu nag nga war leen a jox ñoom seen àq ak seen yelleef, boo ko defutee <noise> soo fenqelantee ak ñoom rek <noise> luy naqari si yow lay jugee koo, ndax yàlla daf leen may ñoom tamit loo xam ne nii suñ meree rek suñ koy def doo suñ suñ suñ suñ meree rek suñ suñ buggee def dañ koy def <noise> bari na si façon nag <noise> si kër yi am na si kër yi am na ci àll bi <noise> si si anam bu nekk nag, waaw <noise> ndax kër yi soo ko seetloo <noise> jaan yi ñu ngi fi <noise> waaw jaan bokk na si rab yi gën a gën a si kër. Xaj yi am na si léeg-léeg nga gis xaj boo xam ne yoo xam ne nii xaj yi say lañ yooyu nekkatuñ xaj <noise> léeg-léeg nga gis xaj yoo xam ne nii sax sayuñu sax waaye ñu ngi si kër ñoom dafa am time boo xam ne time boobu rek nga war a mun a dugga si kër gi so su dul loolu soo fa duggee ñu ñu ñu nga jë- nga jëlee si lu la lu la naqari. <noise> àlla bi moom bari na ko gaynde yaa ngi fa, kaña yaa nga fa, segg yaa nga fa, saafaandu yaa nga fa, du à- du àlla bu nekk la am nag waaye yooyu moom fi ñu nekk moom ku fay dem ku ne sax dangay xaru <noise> waaw <noise> loolu ba- rab rab yu nit war a bàyyi xel moom bari na lool. <noise>